भाई अगर क्वे समस्या चि त मेते बतो। किलै इथ्या परेशान चि व्हयूं, घौर वलुन कुछ ब्वोलि क्या? या फिर भाभी जी दग ड़ि कुछ लड़ै व्हेगि? बच्चा त ठिक छिन ना त्येरा? अर त्येरु ऑफिसो काम कमण्ये चि चलणू? सब ठिक त चि ना? कुच्छ भी चि मेते बते द्ये अगर त्वेते पैसा भि छिन चैंणा, त फिर भि मेते बतै द्ये। मैं त्योरि मदद करि सकदू, देख दुख बतौण से ही हल्कु व्हंद। यीं बात ते जाण ल्ये भाई, बतै द्ये मैते अब।